د کښتۍ د مسیر معلوموونکي وسایل د دې لپاره کارول کېږي چې: د اوبو لاندې خنډونه، ډبرې، یا نور شیان کشف کړي. د کښتۍ موقعیت، ژوروالی او مسیر معلوم کړي. د نورو کښتیو یا خطرونو نه خبر ورکړي. دا وسایل د خوندیتوب، سم لوري نیولو، او د ټکر مخنیوي لپاره ډېر مهم دي.